Odi shahi balehi, odi jamba johi, odi kinaski, odi balehi nunun, odi boje jivatave madara, odi ni amgulam nunun tanhe jam.